Më pëlqen të vesh rroba street e komodu, si xhinse dhe bluza, sepse më bëjnë të ndihem mirë gjatë gjithë ditës. Preferoj një stil semplice, por me disa prekje personale, si aksesorë ose këpucë partikolari.